Secundu u l’arti ngë ka un obiettivu, l’arti ë vetëm l’elevazioni të gjellës, cioè na sublimazioni të gjellës, cioè l’arte të ndih të bësh më poetika gjellën tënde e… e të e lash ka la banalità çë shumë herë të vuhet ngrah.